Hiɗə, kpe, mwakən, fwat, tɨt, tukoltaka, tukolukpe, fwat-fwat, do mbi ɗə, ɓəw, bəw a mbiɗi hiɗə, ɓəw a mbiɗi kpe, bəw a mbiɗi mwakɨn, bəw a mbiɗi fwat, bəw a mbiɗi tɨf, bəw a mbiɗi tukoltaka, bəw a mbiɗi fwat-fwat, bəw ambiɗi dombiɗə bəw tə kpe bəw tə kpe ambiɗi hiɗi, bəw tə kpe a mbiɗi kpe, bəw tə kpe ambiɗi mwakɨn, bəw tə kpe ambiɗi fwat, bəw tə kpe ambiɗi tɨf, bəw tə kpe ambiɗi tukoltaka, bəw tə kpe ambiɗi tukolukpe, bəw tə kpe ambiɗi fwat-fwat, bəw tə kpe a mbiɗi dombiɗə, bəw tə mwakɨn bəw tə mwakɨn a mbiɗi hiɗə, bəw tə mwakɨn ambiɗi kpe, bəw tə mwakɨn ambiɗi mwakɨn bəw tə mwakɨn a mbiɗi fwat, bəw tə mwakɨn a mbiɗi tɨf, bəw tə mwakɨna mbiɗ tukoltaka, bəw tə mwakɨn a mbiɗi tukalukpe, bəw tə mwakɨn a mbiɗi fwat-fwat bəw tə mwakɨn a mbiɗi dombidə, bəw tə fwat, bəw tə fwat a mbiɗi hiɗə. Bəw tə fwat a mbiɗi kpe, bəw tə fwat a mbiɗi mwakɨn bəwtə fwat a mbiɗi fwat, bəw tə fwat a mbiɗi tɨf, bəw tə fwat a mbiɗi tukoltaka bəw tə fwat a mbiɗi takolukpe bəw tə fwat a mbiɗi fwat fwat, bəw tə fwat a mbiɗi dombiɗə bəw tə tɨf bəw tə tɨf a mbiɗi hiɗə, bəw tə tɨf a mbiɗi kpe, bəw tə tɨf a mbiɗi mwakɨn, bəw tə tɨf a mbiɗi fwat bəw tə tɨf a mbdɨi tɨf bəw tə tɨf a mbiɗɨ tukoltaka bəw tə tɨf a mbiɗi fwat-fwat bəw tə tɨf a mbdiɗi dombiɗə bəw to tukoltaka bəw tə tukoltaka a mbiɗi hiɗi, bəw tə tukoltaka a mbiɗi kpe, bəw tə tukoltaka a mbiɗi mwakɨn bəw tə tukoltaka ambiɗi fwat, bəw tə tukoltaka a mbiɗi dombiɗə bəw tə tukolukpe bəw tə tukolukpe a mbiɗi hiɗə, bəw tə tukolukpe bəw tə tukolukpe a mbiɗi kpe, bəw tə tukolukpe bəw tə tukolukpe a mbiɗi mwakɨn, bəw tə tukolukpe bəw tə tukolukpe a mbiɗi fwat, bəw tə tukolukpe bəw tə tukolukpe a mbiɗi tɨf, bəw tə tukolukpe bəw tə tukolukpe a mbiɗi tukoltaka, bəw tə tukolukpe. Ambiɗi tukolokpe, bowtɨ tukolukpe ambiɗi ɗwafwat, bowti tukolukpe ambididi dombidə bowtɨ tukolta ka ambiɗi tukultaka bowtɨ fwa fwat ambidi hidə bowti fwatfwat ambiɗɨ kpe ibowtɨ fwatfwat ambidɨ mwakɨn bowtɨ fwatfwat ambidi fwat bowtɨ fwatfwat ambidi tuf, bowtɨ fwatfwat ambidi tukəltaka bowtɨ fwatfwat ambidi tukəlukpe bowtɨ fwatfwat ambiɗi fwatfwat bowtɨ fwafwat ambiɗi dombiɗə bowtɨ fwafwat a mbiɗɨ tambiɗə bowti dombiɗə a mbidi hidə bowtɨ dombidə a mbiɗɨ kpe, mbowtɨ dombiɗə a mbidɨ mwakɨn, mbowti dombiɗə a mbidi fwat, bowtɨ dombiɗə ambiɗi tuf, mbwotɨ dombiɗə tukultaka mbowtɨdomɓiɗə ambiɗi tukəlukpe, mbowtɨdombiɗə a mbiɗi fwafwat mbowtɨ dombiɗə a mbiɗi tambiɗə, hani hiɗə haru hiɗə